Ia, kôfa mandin̈iky kolera joby ndraiky izen̈y zah. Kolera karàha kolera tsy dia tsara, maizikiziky ataony anaty jerinakà vôloahan̈y koa no fa mahita zio izen̈y zaho. Koleran'olo karàha olo misaona àby io karà zay.